Quinni, lu pisci nta lu frigorìfiru po stari, si nun è cottu, unu o dui jorna ô màssimu. Si è cucinatu, po durari puru qualchi jornu. Si è ancora sigillatu nta lu so cuntinituri originali, po durari chiossai. È nicissariu stari accura a lu fattu ca po aviri strani oduri comu di acitu pi capiri si è bonu o no.